Fomba fifandraisan'ny samy alika raha ny fahafantarako azy mety hoe amin'ny alalan'ny hoe <hesitation> mifampivovò ry zareo, resaka fofona ihany koa, mitomany valala.